Ɔzàmbú má mè mébí ɔshíwú bé ɛwó èwú ìgbówú tótó de gba ɔbi sísó iyáté nákɔ ùbí ná kò kíyà ígì mbá kìzù ɛloyí zú òyízù òdàmó ìgì bɔ kɔ kì yì tú yílè mgba inyélé